Nak kalixakgatliparayan no ama pulaktim ama taakgalham akatunu ekinan chi ama min kilhtamaku axni tsa lonkgnun chiama xlisputni kat chiama tatsuku noviembre diciembre tsuku lonkgnun chiama enero katsiya ekinan pus tsama noxa kaman lu lhana lu tliwakg lupala ku xa ta talha tsama laktsu kaman na xalakgskgat ti kacaxkanku pala tsuku kgankgaxili i wino na wana ti lha katsini chintala kskgat untu la tlaway pues na makgsnapuy liwana na na kgalhsnapuy liwana na makgnuy para xtaakgn xgorra laki na wana pus lha kati akgsnokglh un china wana pus lha na kgankgaxili lha na tsuku kgojonun win kaman ti lak liks wi kaman ti nawana lhatu lhawanipara maski ka akgsnoklh un maski kasnokglh un lhatu lhawani i tsama kaman pus nawinoxa ti kamakgtakgalhparakan win kaman ti lu lha tamakgxtakgni manchu kgankgaxili manchu kgojonun chiwani i wilapa staparakan tsama tse kali kuxmutlawakan tsama vaporu waniya ekinan Xkinka lilhawayan ki kinana kan kin tako kan axni laktina xwunitau nalutse litlawakan i lakalaklhawakan tsina i na mawiyano tina luchuch tsaparakan xa jarabe wanikan natse mixkikan tina para lulha tamaxkgxtakgni kgankgaxilima o kgojonuma chiwani hasta wi kaman ti lichipa xalkuyat i wilapa no maski lu lankats chiama nataxtu naan kgamanan na puwan para chiama lu lonkgnuma lu xumpi makgatsi kasti na taxtu wix na wilapa xa lukuchun kastakants xa likuchun winti tamawa para x majoral wanikan pus nawapara lilaklhawapara parea tsuku kgankgaxili i wilapa likuchin pus katsita ekinan tsakants likuchun chincho na wana pus lu lakgstu lakgskalalants lakchixkuwin tawilana doctor pus li tse leenkan nak pukuchin palha tamakgxtakg chi kgankgaxilima aktsu tsumujat osu chiwani lha tamaxtakgo kgojonuma pus tsakan likuchun nanuntsa tsama no na wana lakgolutsin ti ekin lakgapasa pus kuesa natsatsa leaktapara xa na xli tliwekgekan tsama xi lakgolutsin na chix lhakgakan pare xchamarrakan xlitakgsnaputkan liwana. Tataknu xgorrokan laki xa nawana pus na kamakgtaya tsina i lhalu na kachipa tsama takgojon uma mima kilhtamaku nawana chiama diciembre enero o hasta xlisputni enero lu tamakgkatsi chu lonkgnun pus umpala kalila pala tsuku tsama kachipa lhuyat tatsuku para takgojonun para chiwani i tajatat kilakawantaya makgapits i man u ama kalixakgatiman ama taakgalham wanikan.